أفضل الذكرى في طفولتي كانت لما كنت ألعب مع أصدقائي في الحي وكانت عندنا لعبة كرة قدم صغيرة نلعبها في الشوارع، كانت أيام مليئة بالضحك والمنافسة الشريفة وأحيانًا الخلافات الصغيرة اللي تنتهي بسرعة تعد هذه الذكرى مهمة بالنسبة لي لإنها تمثل لحظات من البراءة والبساطة بعيدًا عن أي ضغوطات أو مسؤوليات كانت لحظات مرحة تجعلني أقدر العلاقات الإنسانية البسيطة والتعاون بين الأصدقاء.